Karazagna paty le eko: misy paty gasy na paty zônina, misy spaghetti, misy macaroni, tagliatelle, nouille nouille zao ny paty tegna-a matetiky misy, misy koà <hesitation> paty lafariny aodigna agnanôvan'azy.